दुई पहियों वाली साइकिल का मुख्य भाग छन फ्रेम साइकिल कू ढांचा जो. भी पेज पुर्जों थै आपस मा जुडदू। पहिए जो टायर लगयां रैदा। जु सडक पर चलदन। रिम्स जू टायर का भितर लगया रिम्स टायर थै सहारा दिःदा।